Le gbɔ nyea me kpɔ lã woyine nyana nu me kpɔna tutu gbã, mahle atse, ne me hle atsea, mahle efiɔ̃, mahle me le kpɔ azuĩ eye me gba le kpɔ avũ tsã. Be elã ma woa <hesitation> ŋunyã viɖe le waʃí nya me kpɔna <hesitation> akpe. <hesitation> Ŋketi me tɔ aʃí atse dzi ɖoa, atse nyĩ lã ɖe, ne ele gbɔ wo via, woya susu be lã ele dalɔ̃, me le dalɔ̃ kui ɖekao. Ne lãkli vi ɖe gbɔnɔ ehɔme fifi ʃigbe be afi nene alo edã ŋtɔ tete nenea, eya fɔ̃, ekpɔe hóhó. Eye be ya le nene ma ƒe nua nu. Eye ava wɔ be edã ma woa ʃigbe ava va gbɔ wo ava gble nu le ŋtsi wo. Ne edã ɖu wo via ega gbogbo ɖe mí va yi zãna le kɔ̃dzi. Atsi kpena ŋtsi, ne egbe yi chasse a nyuiɖeKpoa e kpena ŋtsi. Vɔa ne enyi be elee nɔwo ya ke ekpɔ agbe tso gbɔ. Afi, elɔe lãvi ne ƒle va hɔmea afi dza va ɖui nɔo. <hesitation> Doevi nyio, ebe- meme ebese ŋtɔ tsã nyio afi va lɔna nu wɔ wo kɔ ɖo glitome. Afi tena kpɔna va tsɔ na mía ƒe gawo tsɔe zi na nu tro tro me. Ne atse le gbɔoa, atse le na nuwo eyɔna bena mía me nuwɔo a wo nɔna alɔ dzi na mí ɖe ɖoɖonu loo. Avũ wine ŋtsi me tɔ aʃí avũ dzi ɖoa, avũ nyi elã ɖe ene <hesitation> nɔna ŋdzɔ le aƒe me noa ye tso aƒea. Avuã, woya be mlanyi le xɔme avuã le xɔxɔnu. Ne ame ɖe va aƒea me avũ la ɖe afiɔ be ye be nu wɔna gbogbo ne be le leke ne me le vuɔ̃ ɖe le aƒea me ɖoa la nya be ã nuɖe le dzɔdzɔ le ebe xɔxɔanu, numa dzi me tɔ aʃí avũ dzi be avuwã le ŋdzɔ̃. Efióa, nuine ŋtsi me tɔ aʃí be enɔna ŋdzɔ̃a enyi be ne mí yi agble me ne mí va yi kpɔ efióa, enuyine wɔ wo nɔna, <hesitation> efió wo la ble wo ɖe ŋtsi, meme eva vana me ŋtɔ tsã be ne mí da agblea le afiɖoa, ɖoɖo mea efió nɔna eve me ela kpoa agble tɔa, enɔna nyi kpo le ŋtsio. Eva va na eme be nunyaɖe etsi kɔdea afiɔ zãna tsiame. Ava ɖu bleanu ta meme kpɔnɔ be enyianu le tɔa me ne, enyia be woa able tɔa evɛ be etsi ko ɖee, evɛ be, donk eya tóna tsiame va na, va ɖuna nene vɔa na ame loo.